Pulpen ia pake tinta manai pulpen na dalek ho paken neu tulis nai kertas pake pulpen a pedan a. Cara kerja pulpen pake pipa tinta no tekanan neme hataholi manpake bulpen de la nakan kertas.